Kala nde weeti fuu mido yara ndiya liita tati kala nde weeti fuu midon yara lita tati so haa asaweere midon yara tati tati nde jweedidi to hawri pat wartan midon yara sappo e jwee sappo e didi sappo e jweetati.